Bueno kodi io tati ja nani ja keé niiñuu ja ka'antiu xuuka'antiu ta ayiivindo ja nani tecolote te xiitati te io vili xiitati nani kodíjia kuja jaxiikeé ñiiñuu ja xuukaatati.